Kuadi ká xhití <hesitation> ka xhiti ná kana chí ati'ó mono xhikandi chí dé vendé xhi metijá vá ñierro tiati, jan kuta tiná <hesitation> ati nagandó pues ahi si no pues agarra nó tintantí natí nadó té cheden té xhimetiko, dukan ngan kana xhi <hesitation> nti nii kán ndudití no'ó akanti ndina kantí, té kaxhiniti akaxhiniti xhi nré avaxhi vaxhi nguan nrexhini.